Aya, ajokisi ang’aropiyai kitumia ong’o alorot aloajokoni eyaunete, eyaunete puraha, eyaunete alakara, eyaunete alakara anawui ee eya ng’aropiyae itainete ng’ikon de, elose losokul enapete, imujete, imujeta niajokon elosee iyari yong teni losibitar eya ketere iyakan ng’aropiyae ajokis ang’aropiyae ng’ina, ipanyete etish, lakini bo luchie dai luemakaitor ng’aropiyae ing’arakini boteni ng’apuseru, ing’araki beteni a lua lua luchie dai luemiara ing’arakini ajokis ang’aropiyae ng’ina. Sasa imakar yong ng’aropiyae imakari yong’o alakara yong’o alakara, kotere ajokis ang’aropiyae ng’ina isomate ng’ikon dee toloto university, toloto aluwai, toloto lokologieo, toloto aaa io secondary toloto aluwai ing’arakinete ng’aropiyae ing’arekinete ng’ide kon, ing’arakinete bo luchie dai luemam bere kinaki emamu eken ibere etingit ichakakini, ajokis angaropiyae ng’ina aronis ang’aropiyae kiting’i yong’o ikorogae awui kone, ikorogae ekasukout kon, teng’erokin ka akasukout kon toruwar naboo iyei ali juu toruwar jik idokit ikeny ni apuru. Aronis ang'aropiyae ng'ina tong'op apupo anawui tong'op aouoo kang'ikon tongia tong'opo tajamana luche kotere ibala yong'o inangjiki. anang'a jikii nikolong'o anang'ele luche ajo aronisi ang'aropiyae ng'ina. lakini kiting'i yong ng'aropiyae airot alajokonii ikingi yona akon wui. itingii yona ngikon de. esisoma yong'ii itingi yong ny'itong'a ekile kon. itingi bo lukon dai king'araki jikii alorot anajokom. asa aronsi ang'aropiya ng'ina iremokinosi yong ka ng'itonga lua awui tama jik anana jik. ikote ngibaren da neni iyanyum yong ibari jik toruwari imenyi yong luche nyikwan ka yong'o. nyikan kala yona la emam ibere ayong ayei sawa. ayong ayei amam ibere kidwang'itor yong ayong na eng'erit teni akuju alotoma ewojo ng'olo ii unukari yong'o. iyana yong ng'akuro nakaulaka engeri teni akuju kidemari yong'o teni emali ng'olo. kilemari teni ibere ng'ini nak itaan niche kidong nabo yong'o itang'atang'at ikoni itaaninikotona imam alotich ka ng'olo. imam anakuro kang'una peti ikoni itaan nikitong nyeting'a teni, ikoni itaan nikolong nyeting'a ng'aropiyae ikoni itaan nikkong nikokina ai. Aronis ang'oropiyie ng'ina. ajokis ang'oropiyie ng'esi akisisomare ng'ikonde. eng'esi aa toloto lokolejio toloto ai esibitar lo toloto edeke king'arakinia asa imakar yong ng'aropiyie nyilukokin yong yii iko kiniyong teni ng'ide kon nying'arakini toruwor ibere ng'ini pas aronir ang'aropiyie ng'ina. ajikii ang'aropiyie ng'esi aaa anieya kitedeke ng'ikonde. kisumuj. kisumu akon wui. lakini aronis ang'aropiyie emini ekorogas nawui. itekasi yona teni ka ui ka ekasukout kon anawui lakini kitina yong ng'aropiyie erot alajokoni iduki yong'o awui ngina. ewei jik niajokon bila niebala akuj. towa jik ii naijokon ee.